No a ekititta Keke So aɗa waawi yejjude, naatude balɗe ngal. Foti hoɗde laawol ngal e seede, ngal ɓuri aɗa waawataa wi'ude. Foti bimbiɗɗude laawol ngal ndi e kaayri e kuuɓu to ndin aɗa waɗi daɗɗo.